Muñal, kañun hokkata neɗɗo waaltaare hakkille e gollirde ñeeñal faa keɓaa ko njiɗɗaa koo. Ɗum waɗi so fulɓe ana mbiya muñal kañun heeci ƴoyre. Sabii <hesitation> nde neɗɗo muñi fu… Ɓe mbiya muñi cuurki fub, heɓan ƴulɓe.